الأوقات اللي كنت محظوظة فيها، كانت كثير مثل يوم جاني خبر قبول في وظيفة أحلم فيها أو لما سافرت مع الأهل في رحلة جميلة، كمان أوقات لما أكون مع أصدقاء نقضي وقت ممتع أو يوم حصلت علي هدية مميزة، كل هالأوآت تضيف لمسة حلوة لحياتي وتخليها مميزة.